La ma sapi dema kabing manege kai i nanako, nako wa piara wa piara de de inomo wa jaike de ina nako ua? O kia o lo ngarumu <hesitation> nako wa piara o kia nako ma inomo kan ka ngarumu so i tagi <hesitation> wo wo tagi waje ma inomo, wo ka ino so ika- ika jo jomoka, nako kabingi lo soko manege kai ina na kai janakol madutu, nak <hesitation> nako wo tagi <noise> wa nako wo tagi ika <hesitation> o kia ma kabing manege lo kia ngarum oli i ojomo, so nako ngone madutu wo tagi waje aje wo ka ino wosi ojom oli, <hesitation> wosi ojom oli so ka ina nako, i tagi tagi <hesitation> i tagi tagi lo kai kai lio wola ino, soko manege.